بالطبيعة إذا خيروني بين <hesitation> نطبخ، والا نطيب <hesitation> في الدار، و <hesitation> وناكل في الدار، والا نمشي للمطعم، بالطبيعة باش ناكل في المطعم، نحب نحس كوني أميرة، نحب نحس كوني <hesitation> في راحة، مرتاحة لا عندي <hesitation> حتى هم <hesitation> نغسل الماعون، ولانطيب، والا تعب، بتكون مرتاحة، في مطعم مرتاحة أحسن.